Igny ndraiky moa zany zao hoe machine paty igny zany, igny zany fagnan- fagnapisahana azy de famboara anazy mba hilamina soa. Zany hoe mba tsy hialantsika amin'ny hoe amboary am'tagna zany hoe apitsy am'tavoahangy <noise> de tapatapahy meso nefa tsy ho mety izay fa tsy maintsy mila an'igny machine paty igny avao zany vao afaky mamboatsy paty soa zany e mba hampirindra an'le paty.